Bordom di hi su kanning ning tina niya, kanning hi eme tun laikovela hi ani, kan du danin kan om te lausang kanning ha lusina, ha tsa angin tila kan e du hunan, tila kan e te lausang kanning anga, kan nu lepan, tila men tisak lausang kanning le'a nga. Ke tia'a nga hia ni su ning kanning na hi kanning du tun laikovela, kan tun kwenan tisak dan men tisak ha kavan ke ni'a ka lom tun laikovela, ning kanning lu tun laikovela, ha biken ka u hi su tun laikovela, ha om danatik lau a du, tuina om a'an kan tun kwate du danin om lau va'in, kan nu lepan an ning ha tsa a om danipo adang lam te bok lau hunia. Kavan ne tia'a hia'n om lau'in, tata kan om te na durin, ba tia'an ponin ma son, na tunan kan nu lepan, tata kan kan an tu kan oidosan, na kina kan fatepo kan tu kan oido'n lau'a, ke tia'a nga'ng tia'n ka u bo'hi, ha om dani kan nu lepan, an ning ha tsa a na kina, ha fatepo, ka u fatepo na kina, an om daniti adang lam du na, ha om dan'ang tia'n om du na durin kenipo, kan tsa'angin du kan nga'i dua tina, ha fele te na durin, ha om dani kenipo kan ning dua, kan kan na'o te ber tlingin po an ning tua tsa'o tsa'awin hei du du danin om trina vangin, kan na'o kwen an ning na sa'a abdina'o om tua lau'a, ha du tua lau vangin, he tia'a nga'i hia'n keni kan ning lau durin ni, ha om danipo adang lam te na durin, kenipo ka tia'ang nin na kan ning lam na durin, ba tia'a nina tunpun'a kan tia'a zia'a ni.